Rɨ mɨ gbɨŋrǝ lǝ mǝrǝ wǝǝ yáa wɛɛlɩ wɨrɨkpǝ wɨta rɛ wɨyi mɨŋmɨ náa wɛɛlɩ wɨrɨkpǝ wɨyi kɨkpǝǝkǝ mɨ cwɩ.